La ku ekiee' re le lún e jmí' re lɇ dse li laa la kö jmýy, e lo dsa jmii dsa jmíi la kö jmýy e kiee' kö jmy giaa. júu la a exa <hesitation> a exa e re lóra ju jmíi kie la re lɇ lóra ju ñíi ba 'nɇ' re lɇ ló dsa jö re laara' jö kiä' náá' jmyy lunes, maaartes, mieercoles, jueeves, viernes, ssabado, domingo.